لو كان عندي الاختيار كنت افضل الطبخ وتناول الطعام في البيت وده لأني أقدر اتحكن في المكونات لما اطبخ في البيت واتأكد انها صحية وجيدة تاني حاجه اقدر اوفر الفلوس لأن الطبخ في البيت بيكون غالبا أرخص من اني <hesitation> اروح للمطعم تالت حاجه اقدر استخدم ابداعي في تجربة وصفات جديده وابدع في الأكل زي ما انا عايزه